Raha aminaha aloha zany gny japonais da agnisany gny farany mana kolotsaina soa ambony tany eto. Satria magnino? Satria ereo mana kolotsaina mahitsy, marina, tsy mifamadiky aloha. Ereo koa mifagnampy amy gny sarotsy, ohatsy alatsika ohatsy zao nisy <audio distortion> ereo taloha tagny de niaraky nagnarina anigny aby de izy io japon hitatsika amizao fotoana zao. Da ereo koa mana ny kolotsaina 'manga' sy ny tariny aby reto, manga, yakuza, mahafinaritsy aby aloha.